Oyoq kiyimni tashkil qiluvchi qismlar, bu yuqori qismi <hesitation> va astar qismi, tagligi, o'rta tagligi, ichkaridagi taglig, tovon qismi, pastki tovon qismi, ayo- oyoq barmoqlaroning qutisi, dantellar va ko'z oynaklar, til, yoqasi va to'ldiruvchi qismi taglik hisoblanadi.